कढी बनोण कु सबसे बढिया तरीका छ प्याज लहसुन कू पेस्ट बना दिया टमाटर तै ठीक करी तै मेस करी द्या एक कडायी म थोडी जन तेल डाली तै और सारा मसाला डाली तै और जु पेस्ट बनायी छ तुमने टमाटर हो पेस्ट और लहसुन हो और यू प्याज कू पेस्ट बनायी थै तै म धरी द्या और जु तुम्हारी कढी तैयार होएगी।